مكلتي المفضلة هي البيتزا بالنسبة لي انا البيتزا نعمل العجينة نخلطها شطر سميد وشطر فارينة نخليها تخمر مليح ما نحطليش برشا خميرة، نخليها تخمر ثلاثة اربعة سوايع، من بعد نقسمها أطراف ونزيد نخليهم يرتاحوا درجين ونحطهم في الفرن نسخن الفرن على أقصى درجة ونحطهم يطيبو ونفوح الصوص بلقدا طماطم نفوحها <hesitation> الأعشاب الجبلية تجي بنينة برشا.